<noise> يوم رحت مطار على موعد رحلة غلط أكتشفت بعد ما وصلت أن الرحلة كانت اليوم اللي جبله شعور سئ خصوصًا أن كان عندي شغل مهم هناك.